Ba san yeti ti kusebeko saa, sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ na de la sangbnsabela, sakãtɛ, kusebeko ,saa n nyakɛ, sasɛka n niiri ti kuga bɔna bini ti kusebeko kɔ'ɔm vugera zi'a woo wan nyaŋɛ sagum yɛa, vike tia lobe basɛ ti nɛreba vom nyɛ sageŋɔ